في أحد الأيام كان فيه شبح يعيش في قلعة جديمة، وكان يخاف من الظلام، كل ما إجا الليل يختبئ في الزوايا ويدور حوله النور، حاول إنه يتغلب على خوفه، وقرر يخرج ويكتشف العالم، مع الوجت يكتشف إن الظلام مو م- مو مرعب مثل ما كان يتخيل بل فيه أسرار وجمال، وفي النهاية صار يرحب بالليل ويحتفل بالنجوم، وصار يحب الليل مثل النهار.